Ny fiantraikan'ny fomba fandrahoan-tsakafo samihafa amin'ny otrikaina azo avy amin'ny sakafo, de ohatra izao hoe misy ny sakafo, tsara izy hohanina mantamanta na hohanina manta mihitsy, ohatra hoe voankazo, amin'iny izy a, tena <hesitation> azo daholo ny otrikaina avy aminy, de misy kosa anefa ohatra hoe sakafo mila andrahoina elaela ohatra hoe voamaina, tsy mety kosa aliha raha hoe hihinana voamaina mantamanta, de izay.